<noise> toh – toh Brush wo haŋkaŋse baragadai, baragadaino ingaŋdinga machilinwo kadaŋ kame zirinda zam barchindi dimmaŋ sabawaŋda kadaŋ kame ziriyaŋ agafur kaddaŋin mayo mattu mottu nise, sabida ifose nimaŋ sabawaŋdase baŋkaŋ sabawaŋ da dabaŋkaŋ maŋ sabawaŋda isi saba, zam baŋkaŋ sabawaŋda daŋa ziri mayo site haikulu, baŋkaŋmaŋ sabawaŋda binde kadde mayo sintin ka kuri kajina gaŋo agadu ingai hinjaizai magaŋingase matkulkan igaba. Hinjaizai gate baŋi ka tuntun, aseno bora mera harai gabori, barchindi dinna me fiti mega fumbu dui ifose akul jaŋkame hinsayaŋ magaseno. Bame hinsiyaŋ ago tsaptara, zam barchindi isidi isibai ba diningaime har matkaŋ ina nwarinwa yadin no nigadi hayawo go ise mayeyga, zam ifose kaŋ se isa hinse magase. Baŋkaŋ gingame hinse da waŋkaŋ singa me hinse isi saba, zam ifose ba i alamai ga nigadi nigabai, zama baŋkaŋto dingwaŋdin noru dai wadin dumo abisema nimane nigaka ashwaki waŋe asite, asite kabori amma dai abisa baŋkaŋ si ziri, zam ifose wadin di bumbo bora maduka infaŋi nimama ni hinjai kaŋi magaseno. Zam ifoka jase nima kakakai dinsalaŋ baikulga me dingame nine dabu asibori kuma ammo da ambai matsala go bara hinjaiga ammasine aŋga bora chame, ifose asibori ba nwarino niga nwada.